أحلى ذكرى في آآ طفولتي صارت لي هي وقت أنا نقرأ سنة سادسة عمري اتناش سنة آآ روحت الدار ما في بالي بحتى شي وقتها بنت خالتي حنان حضرت لي آآ مفاجأة عيد ميلادي، وعيطت لصحابى الكوليكا فاجؤوني نهاريتها كانت هديكا أحلى ذكرى عندي أول مرة واحد يفاجئني بحاجة مزيانة كيما هكاك.